एक कंप्यूटरा जु मुख्या पार्ट वोन्दा उ वोंदु वेगु प्रोसेसर जेते हम सी-पी-यू भी ब्वल्दा मेमोरी वेगि मदरबोर्ड अर पावर सप्लाई अर इनपुट अर आउटपुट डिवाइस जन की हमा कीबोर्ड वेगि मॉनिटर वेगि माउस वेगि।